Ljoꞌ na yati na nleilꞌueeꞌñe cwii tsꞌaⁿ quia na nntseiñꞌoomꞌñe nantquie joꞌ yati na nleilꞌueeꞌñê ncheⁿꞌ ee cheⁿ xjeⁿ na tsꞌaⁿ majoomꞌnaꞌ tsꞌom cwii sartyeⁿ oo tsꞌom xuaa ncheⁿꞌ cwindiꞌnaꞌ ndoꞌ tꞌmaⁿwaa na xuiiꞌ jeꞌ ñequio seitye joꞌ luaaꞌ cwii nnom ꞌnaⁿ na tsꞌaⁿ maljeiiⁿ na yati na nleilꞌueeꞌñe ncheⁿꞌ nchiiti seitye.